<hesitation> Ny anjara asan'ny fisalasalana zany am'fahalalana de <hesitation> voalohany aloha izy raha misalasala ianao manao zavatra zany de mikarokaroky anao, mahita zavatra mbola tsy takatry ny sainao ianao, nohoizany mampitombo fahalalana ny anjara asan'ny fisalasalana eo am'fahalalana.